Ini tabia kwakwa shandu ngili keri ngele shuuli ngefanya shuuli sakwa seshirende tengeta sha viombo hu na ngete ubunifu ngesakulia ndo nga kimanya niiki kitarunde kasi.